أيظا أحب إظافة لمسة خاصة للاحتفال مثل تنظيم ألعاب أو مسابجات بسيطة الكل يشارك ويتفاعل ،وهذا يخلج اجواء مرحة ومليئة بالضحك ،يمكن كمان أني أختار موضوعا مميزا للاحتفال مثل ألوان معينة أو طابع معين للاحتفال عشان يكون مميز.